Edi sarbaie orad farig toe koni, mole taniklog domida, ingir uff mani owo ukie owo koni magassi, kossore gong geni eyyo kossor, kossor igina magassiga, kossorri eddien sarbaie farigiko eddien sarbiae nussiko log nana eri? Man nussi nassikologo, takolog domida, kawir koffinami, erin mottina'nga fergaika ageka ageka koni agka kawirotera, ageen nu- ageila edrosa, inoro jakkikani, abak log jakkinami, in nassira teri, jakka jakka tikani, hardeda faliy, ketta meno orka ken gagnina meno enga alag ka.